Ngabbu, liddi manga-manga do sona ha ndiyam ngam seyo. to liddi mai ko ngabbu nyami haari ha nder ndiyam, di do vurtina hore maaji daga nder ndiyam mai, di fofta di fufa ndiyam hedi kine b hunduko maaji, di fira di ficcha ha ndiyam di do sona ngam di nyami di haari masin.